هل تفضل أن تكون لديك القدرة على قراءة العقول أم القوة للانتقال فوريًا؟ ولماذا؟ أفضّل القدرة على الانتقال فوريًا، لأنها تسهّل التنقل بين الأماكن بسرعة ودون غلبة تقدر توصل لأي مكان في ثواني، سواء كنت تبي تسافر أو تهرب من الخطر كمان توفير الوقت والجهد في التنقلات شي مهم في الحياة